<hesitation> wonude bange giƴiraaɓe an ɓuri. Sabi a yewtidan e maɓɓe kulle ƴaɓɓiide, a fanɗinan tiiɗallaaji. So galle maa ngonɗaa ne, deppaasiŋaaji ɗii timmataa. <hesitation> <laughs> So a won kaalisi nii <laughs> taweede ley galle maaɗa e yimɓe sakiraaɓe maa ɓuri. Saa walaa kaalisi du, <laughs> njahaa njooɗoyɗaa bannge giƴiraaɓe maa, oɗon mbawta.